Hainô fo kony ràny tan̈y ten̈à tsara hinan̈a e. Koa fa miaraka aminô bakà asire raha jiàby, fa tsisy raha avozoan̈a eky. Fa hainô fo aty ary koa antsika mihina e, pare konay tiako e ten̈a ny masiro fekiny raha hoaniny jiàby amy ny toeran̈a areky ty ato.